Mano sedaba iga lao pilo, mano gena labino tora gena ena kama otu ua ena soro ia ino sari ngaramoi ma masofo ena sari guwae ma masofo, ena oyo guwae anggena mayou rai ena soro ia toma giawas, anggena lila giawas gena masofo ena oyo yali, rai ena sari yadi masofo ena oyo yali, daba mano gena sorai ngaramoi masofo futu madoya tora, ena tarifu rai rasi ena soro ia ino rewa se ena matera toma hate majaga sado sita bulo-bulo, maha ega lao pilo gena rasi labino tora gena ena sari nguti bolo ua, gena ena sari pake-pake la gahi ena ma ngam, ena oyo rasi ena ma pali toma gunyihi moi anggena ge sado sita ine